Yë queso yëch dun i'ixë tët's queso, ni'iy quieso, quesillo, crema, yëyë, yë në yëch dun oy jëxnë nëjuëb yëyë tukyë.